Kaartal shede, ɗum kadi noddi e derewaal ATM, un kaartal ko kaartal yoɓde, baawngal yoɓde kaalis e ñamloowo (banke walla njuɓɓudi kaalis) ngam soodde, yoɓde njoɓdi, walla heɓde kaalis.